जोदि मोइ अजनि होस्वलि अजनिक् जोदि कोन्जे त्व् केनेके सले, <hesitation> तित्य म कोन्जे <hesitation> पथमोते त्व् जो जुन्तो स्विश् होइ हेइ स्विश् तु सलि बलगे तबिसोल् रेमोते ओन् कोरि बलगे। तबिसोल् कोरि पिनि, <hesitation> तबिसोल् कोरि पिनि जतो। जुन्तो स्किन् होइ, स्किन् हो निजेन् निजे उल बिलि मोइ जतो कोन्। <hesitation> अरु, अच्तुअल्ल्य् हेनेके, <hesitation> हि हधरन्ते हेनेके, हेनेके कोन्, करो होइ असे सोजोनि भल् दोरे बुजिन पबोबरे। जोदि मोइ खुब् सिम्प्ले, खुब् मोइ जोदि <hesitation> हधरन् भकत् जोदि, जोदि मेने हधरन् भकत् जोदि तेम हतोन्ग् जोदि बुजबो बिसरु, तेने होले मोइ तुइ कोन्जे पथमोते स्विश् दि बलगे, लिघ्त् जो स्विश् तु दि बलगे, त्व् जो जुन्तो स्विश् हेइ तु दि बलगे। स्विश् दि बिनि तबिसोल् रेमोते तुले बिनि अको ओन् कोइ बलगे। ओन् को अबिसोल् जुन्तो जुन्तो कोन् स्किन्, तते स्किन् कोनोते निजेन् जे त्व् हेइ, निजेन् जे सोलि बलि, ते उन् धेहेतक् मोइ लो असेले बो जति अम कोलु होइ।